Mendoj se kaloj rreth dhjetë e di orë ndë javë për udhëtimet e mia. Nga e hëna ndë të premten, më duhen rreth di orë e gjysmë ndë ditë për të shkuar ndë pundë. Kështu, ndë total, jandë dhjetë e di orë. Gjatë fundjavës, bëj ndonjë udhëtim, por është minimal.